في عيد ميلادي بحبذ إن أنا يجيلي هدايا عن إن أنا أخد فلوس لأن في الأغلب الهدايا دي بتبقى ذكرى عكس الفلوس، الفلوس بتتنسي فا الهدايا طول ما هي موجودة حتى لو أنا اتسخدمتها ايا كانت ملابس أو مج أو اي حاجة حاجات ليها علاقة بالأكل يعني حاجات هتفضل موجودة علطول عكس الفلوس اللي هتتصرف أكيد.